nga weyahile omusale okhwonakile taa, muba mulukosi ate wele naye akha khwiyakhile

Babandu sebafuna tekinolochi emala taa kakila netiwaka etambisya nabii chimandi chikhali ee, nderefu khunetiwaka taa.

Engeli endayi esikhuyeta omundu wekumutambo, khumukhola khwamurera simbi sana nenafwe khwamuyeta khulakhu! khulakhuba engene taa, lundi khwabukula silingi chesi khuli nenacho khwamuwa lundi khwamuwakho si! bindu nga byekhulya wacha walya.

Kamakobi kamatiti kayeta bakhasi nga wachile mwituli bamuwa silingi wacha waa! wancha bisinesi ari wesyangayo mbola mbola chisendi echo paka likobi lyawa.

Bisela byefula, bandu babiranga mubusiku bubofu sana, bafunaga kimikhuro, kyekhisha, kyonakisha chinjju, kyonakisha chinjju amala kyakhala ne chikhururwe.

Khubayeta nga bechile khwabawa lukosi lwabwe, nga bakhunyolile wekhale warura khusisala oba khundebe nibo bekhala ate ubakhesha bulayi okanikha nenabo bulayi nga su! nibo khuba bamanya bikali khukhila ewe nibo babanyowa khusibala.

Babami barera kamalaka kayeta babandu, babami barera basikari bayeta isii butinyu buli.

Byonakisya kamasomo kakila babana bekhana bakhwalikhaka, besinde bayila bakhasi babandi bonekha busa basalanila kamasomo kala khuba kamalayi taa.

Bilyo mungo khubunga khura musirara.

Omwami okanibwa wakhola lukhungano, nga wakholele lukhungano wawa babandu bowo kamakesi nenabo bakhuwa kamakesi newalinda sisyalo syowo bulayi.

Khwisinga buli lunakhu khumiliye khukhawunya tawe yani khube babandu babonekha bulayi mubandu.

Kamakhuwa khukafunanga khuretiyo, khwakafunanga khumasimu kefwe kasimati phone niye esikhufunila kamakhuwa khuretiyo naa! khumasimu kefwe khuwachapu, khufwesipuku khutikitoko.

Nga webile sisindu syomundu barera embwa yaa! yakhuwamba bacha bakhubowa oba bakhuloka bakhwuira wafwa.

Nga nawulile khuluwa khufurisya mwibili, imbukula kamechi naba nga nisinga mwibili mwase mwaba nga mwanguwa syekhabili naba nga efunakho sifwo syekhuwola naba nga engona.

Birera silingi khutamba mungo, yarera nebabandu khu! khula khuba nechisilingi taa byakila omwana walakhusoma bulayi taa.

Bakhasi nende bakhana babonabonisyibwa musyalo, basecha babwe babapa, babarakho kimilimo kimikali, bakhana babayingilila bache mulilya nga basili.

Khwinyaya kumupira,

Kamakesi kekhuwa omusali olinomwana omusinde, akha fukilisyanga omwana omusinde wamubirisyamo chimoni taa, khamulinde amukelesyile byesi akhola naye abe nga alinda ango nga niye nalindachaka wamuchowesya newola aryo.

Omundu wekumutambo khumuyeta khwamanjila syekhukholakho naye wabawo nga babasye.

Khumuyi! khuyeta omwana khucha esikuli nekhuyeta omwana khula khu! khuba ne! ne! ne! nekhukhwambasya khukali taa nenga chinganakana chingali taa nekhumukobosya esikuli.

Khurambisya entaneti endayi, khurambisya chisimu chimbofu chichi amba ne! netiwaka bulayi newanyalisya khuwamba entaneti endayi.

Bukhala bwekamasomo musyalo, buyeta babana bacha esikuli basoma barera khuchowachowana khusyalo.

Isabanga chisaala nenacha nakona, isabanga wele wange khakaba.

Khukonange mukhatimba khekamalesi lundi khurusyaka! khurusyanga kamechi ango kakatembelela busa nga sekakenda taa.

Imbukulanga ekhafu ngeli mungo nacha nakusya nongelakho nakula bilyo bimala mungo omwomwo, obanga khabusi khaliyo, nakusya nongelakho nakula bilyo mungo omwo.

Sikila chipikipiki nende chindika chili chakhangukhangu chakhwolesele niyo wenya khucha.

Nicho chakhangu sana khunyola nowatimilakho lundi, chindika chichi! chicha chola buliabundu osichana esi onyala wakana khuyila esindu syowo.

Omwami alinende khurekekha babandu bewe nio-anyale khubaruka bulayi.

Wimanya wemikhile orye, oli omulwale namwe soli omulwale mumbuka eyo taa.

Nga nawulile khuluwa, nisinga namiliya, nalyakho byakhulya bibinchisamo kamani.

Khubasomesya belinda bulayi.

Nga wamile muchoo nemusakati, osingamo wamilisya kamechi kaloba khucha anje taa, karura anje lundi kamechi wa! wangona lilowo asii esikachamo.

Kimichungwa! kimichungwa nibyo bibyalo binulu lundi bikhila sukali.

Buwangafu nibwo babandu bafwilamo bwenjala nende buwangafu bwekumumu kumukali sana.

Babana khuba neburye mubandu bananikha nga babana bano basili batiti, khwaba nga khubasomesya kimima kimilayi, kyekhukhesya babandu, kyekhuyeta omundu omukhulu kyekhuloba khuba nembelekewu khubandu bakhulu taa.

Butinyu bwekhufuna embolela, embolela elinechisendi chingali nomwikhali sali nechisendi chimala taa, enya khulima bumicho buli nechisendi chingali embolela eli nechisendi chingali enyolelala! wenyolekhana nga alinebutinyu bukali bwekhulima.

Inchichanga mukhosipito iliakhwimbi sana nebambaaa nebamba kamalesi.

Imbusya kalawakalawa paka nanyola chisende chekhulipa kumusoro.

Sisindu sirera bukosi, chingudo chefwe chimbii nebatimisya batimisya nesipidi ye-angaki.